لو هافضل ان يكون عندي قوة خارقة. القوة دي انه انا اتحكم في الطقس يعني اتحكم في المناخ في الجو عامة، عشان اقدر اساعد الناس وانه اجنبهم الكوارث، الزلازل، الامطار الشديدة الحر الشديد، الموجات اللي بتبقى مش مفهومة.